Keni, maamo, taaru, nein, sọnrọn, sindiye, sonoma, nigina, ise, oyi, oyi keni-feni, oyi maamo-feni, oyi taarụ feni, oyi nein-feni, oyi sọnrọn-feni, oyi sindiye-feni, oyi sọnọma-feni, oyi nigina-feni, oyi ise-feni, sii, sii kẹnị-feni, sii maamọ-feni, sii taarụ-feni, sii nein-feni, sii sọnrọn-feni, sii sindiye-feni, sii sọnọma-feni, sii nigina-feni, sii ise-feni, sii oyi-feni, sii oyi-keni-feni, sii oyi-maamụ-feni, sii oyi-taaru-feni, sii oyi-nein-feni, sii oyi-sọnrọn-feni, sii oyi-sindiye-feni, sii oyi-sọnọma-feni, sii oyi-nigina-feni, sii oyi-ise-feni, maa sii, maa sii kẹnị-feni, maa sii maamụ-feni, maa sii taarụ-feni, maa sii nein-feni, maa sii sọnrọn-feni, maa sii sindiye-feni, maa sii sọnọma-feni Maa sii nigina-feni, maa sii ise-feni, maa sii oyi feni, maa sii oyi keni feni, maa sii oyi maamo feni, maa sii oyi taaro-feni, maa sii oyi nein feni, maa sii oyi sonron-feni, maa sii oyi sinfiye-feni, maa sii oyi sonoma-feni, maa sii oyi nigina-feni, maa sii oyi ise-feni, taara sii, taara sii keni feni, taara sii maamo-feni, taara sii taarọ-feni, taara sii nein-feni, taara sii sonron-feni, taara sii sindiye feni, taara sii sonoma-feni, taara sii nigina-feni, taara sii ise-feni, taara sii oyi-keni-feni, taara sii oyi-maamo-feni, taara sii oyi-taaro-feni, taara sii oyi-nein-feni, taara sii oyi-sonron-feni, taara sii oyi-sindiye-feni, taara sii oyi-sonoma-feni, taara sii oyi-nigina-feni, taara sii oyi-ise-feni, nein a sii, nein a sii keni-feni, nein a sii maamọ-feni, nein a sii taarụ-feni, nein a sii <hesitation> nein-feni, nein a sii sọnrọn-feni, nein a sii sindiye-feni, nein a sii nigina-feni, nein a sii ise-feni, nein a sii oyi-feni, nein a sii oyi-keni-feni, nein a sii oyi-maamọ-feni Nein a sii oyi taaru-feni, nein a sii nein-feni, nein a sii oyi sonron-feni, nein s sii oyi-sindiye-feni, nein a sii oyi-sonoma-feni, nein a sii oyin-nigina-feni, nein a sii oyi-ise-feni, sonron a sii. sonron a sii.